Avia un ziu meu chi ora nun c'è chiù chi ci piacia cacciari aceddi, 'n linia di massima, passari. Ricordu chi avia nta lu jardinu di la so casa na vulera dunni ci tinia tutti l'aceddi chi pigghiava. Sacciu, ma speru di nun sbagghiari, chi stu tipu di sportu si chiama ciacculiari. Ora nun dicitimi comu si fa pirchì nun lu pozzu mai sapiri, stu tipu di cosi nun sunnu propriu pi mia.